Lu trenu l'associu nveci a la me partenza pi lu surdatu. M'arrivau 'n casa lu bigliettu di lu trenu e mi ricordu comu fussi aeri, l'unnici lugliu di lu novantaquattru, cu distinazioni Orvietu a lu Battagghiuni Logisticu Granateri di Sardegna. E mentri lu trenu s'abbiava vidia di lu finistrinu la me zita chianciri. Chistu mi ristau nta la menti.